Gnolo agny koa zay dafa olo tsotra sady olo tia mitsara ny raha marina sady lafa mifamiarahaba ny any tsy mahazo mifanofrfoky fa mifandray tanga.